Pos ya el nombri te da el heol de que se lo pusun los uropeus. I que tovía no lo aigan muau… Son paísis qu'endrentu los sus arrayus pos ain etnias, religionis i lenguas a punta pala. I essu enantis o endispués va a dal un estrumpíu. Un ponel, el norti es mossulmán, mesmu con bandus terroristas, i el sul cristianu dela infrugencia colonial. I porcima tienin petroliu. Assinque no sabemus que selga de pallí.